Nóoó xa nóoó <hesitation> nóoó, nóoó kié girasol e e re lɇ mý li bee’ jö, xa kö’ nóoó <hesitation> nóoó, nóoó mý julin, kiela’ kö’ nóoó coco, ejö nóoó e e <noise> <hesitation> jó’ re kóó’ra e re xóóra lajy e ï re kiera jö, kiela’ xa nóoó tóó kö, nóoó tóó edsel kóó’ ekiee’ ere tá’ra dxíra.